أنصحه إنه يكون مسيطر على مشترياته، يبتعدعن الأشياء الما هي لازمة الأشياء الثانوية ويركز على الأشياء الأساسية علشان يكون عنده المصروف بشكل أساسي معتمد على الأشياء اللازمة أي شي غير ضروري أو يعتمد من الرفاهية أحاو يحاول إنه يبتعد عنه علشان يوفر الفلوس.